أحب أشرب الشاي بالحليب وخاصة إذا كان شاي كويتي، طريجة تحضيره بسيطة أول شي أغلي الموية وبعدها أضيف شاي سائل على حسب الكمية اللي أنا أبيها، عجب ما يغلى أضيف ليها حليب مكثف أو حليب طازج حسب الذوق أخلطه وأتركه شوي عشان يتجانس وبعدها يكون جاهز للشرب.